कुछ सिक्कू पर किनारा बे धारी ता वोनी छे पेहली अब ता कम -कम वेनि ता वो ये वेल रनि कि जब हम वे पकड़दा ता वे वेल उ आसान रौ उ हमा हाथअल छूटु ना शयद ये वेली बनाई वेली ज़्यादा मेते भी पता नि पर मेते भी इनि लगन की वेते पकांड मा या उ ज़्यादा घिसोल ता घिसाई वे ज़्यादा न वो किलेकी घिस जान न सिक्का ता गीसन्ड मा थोड़ा योक पतली-पतली वेते वख पहुचन उ।